Ny fomba hampifangaroako voamaina betsaka kokoa amin'ny sakafoko zao a, de metimety kokoa angamba ohatra hoe ampifandimbiasina ny voamaina, mba ohatra hoe latsinaina aho zao a manao tsaramaso, de talata manao voanjobory, de larobia manao kabaro, atao ohatrakotran'izay 'zany, na koa hoe voamaina <hesitation> anankiroa no f- afangaro ohatra hoe tsaramaso sy voanjobory zao afangaro, fa kosa hoe tsy asiana vary ohatra.